<hesitation> Mariky ny tômbily koa zao: Toyota, Isuzu, Dong Feng i, Mercedes ii, Odi, Huyndai i, regny Jaguar regny, Ferari i.